अपन अपनी आख्या के द्वारा कई भी चीज ये बहुत सही से देख सका। <noise> बलये ही वो कसी भी चीज हो ऊनी ये अपन सही से पहचान सका। आंखों के द्वारा अपन सही गलत चीज ने देख सका और ये जो आख्या है वे घणी काम की होवे है। अगर अपनी आख्या में कई कई हो जावे तो अपन ये घनों दुख होवे। अपन कई भी देख नि पा रिया तो अपनो जीवन कई भी काम को नि है। <noise> जसा की अपन कई कई जा रिया और अपन कई भी चीज ये नि देख प रिया तो अपने घनों नुकसान होगा।